Amɛ yura in yura nɛ a in te a'o ji han livrera wiyan ho dimiyan a un huwa doron an i zo ho yoroso a zo se ho vano nɛ besin na a ara mu sin mɛna a po a mɛ ji bebian mu sin na a po an ji bebian